Kjin tkuya jña tjin tjin jñaya jña kutu jña xkuen jña ijin jña serrano tjin jña guajiyo kuinga nde kuacha tjin xuku ndiumi'a kui tusijen kalabu tusijen pimienta ijin tjin kui xun'a ndiumi'aya ndiajunya ijin nde'eya kui xka xi m'íre laurelya kjo ijin xi mandajo nguije xi xinchyare mole kuacha nga nisijen ijin nguije xi chine machjenña kui jña ku nguije najmíi sijen xi- xi michyare xi chinée tuxi chan chine kui najmi xi mandá k'ui kui naxinandajni